<hesitation> Machine lave vaisselle ndraiky mitovitovy machine à laver fôgna izy, fa ampidirigny agnatigny akao kapila ndraiky sotro maloto, aveke efa misy, alefa le machine defa misy raha mandrokotro azy agnatiny aka tsy mila tagnana eky mandrokotra azy fa machine io fôgna de s- vita zay de kobagnina izy aveke.